<hesitation> Niiserien en jooni ndefuuji afrik ɗii defata: maaro en, maa mambaari en. Maa duu ana defa ɓiɓɓe leɗɗe. Aɗe waawi ɓeydude hen gawri en. <hesitation> So a ƴeewii duu banngal njarameeji maɓɓe ɓe yimɓe non eɓe ñaama eɓe njara.